<hesitation> Ilàvan̈a maritô, fapipehan̈a raha. Intsaka eky zen̈y anao koa fa mampiasa kilo, hipepaka kilo zen̈y anao amin'ny kakazo na amin'ny riba, mila maritô. An̈a- an̈apitahan̈a i kilo io zen̈y i maritô io zen̈y. Beka zen̈y izy afalatsaka tsara amin'ny raha tian̈a andatsahan̈a izy.